لازم اختار قوة واحدة طيب، أنا صراحة ودي أختار قوتين ولكن لو بفظل بفظل قوة الطيران، أول شي الطيران في حرية ما راح يقدرون يمسكوني خصوصاً إذا كانوا أشرار أو مجرمين، راح أقدر أخلص الناس من الأشرار عن طريق إني مثلاً أشيلهم من أمام الأشرار، فطبعاً هذا راح يخلصهم بسهولة، الطيران أسرع شي وأسهل شي وأكثر قوة فيها حرية، آه ولو بيدي أختار شي ثاني راح أختار التخفي.